पियानो रंग गिटारू मजनो घ गिटार बज्यामो सीखनो ग्यातोक। क्युकी गिटार ए हाजेस यंत्र तो हातोनु बज्यामो ले मोनागो खुशी चलमो बच्च्या। आइ हातानू घ लीक्शिश हम ले ध्वन स्केतोक, पियानो हजे तो की ए घाओ त्ग तो लिक्शिश ले ध्वन मासकेघ। गिटार हुडवाई खीमा ता हमांग ले ब्ज्या टोक हुडवा गीतांगो लन्ना ले मी इकोथा हाचोश, हम ले फियोमो स्केतोक ब्स्स हुजु टंगेस घ गिटार बज्यामो ग्यातोक।